लाल रंग जु ची मेते ता ऊर्जा जूनून अर प्रेमो प्रतीक ची यू उत्साह अर ताकते भी भावना हम मन मा जागोंदु ची, लाल रंग जु ची उ हमेशा ध्यान खिच्दु अर सकारात्मक भावना ते उत्पन करदु।